Haignao avao rô e mahafalifaly anahy ty da malaelo aho noratroigny da haignao avao ny mampifalifaly anahy, da sahira ah da haignao avao mampifalifaly anahy, da mafy agnao ka, izy io shy da sy maro gn'olo mahavita magnano akoa io da misaotry agnao rô, misaotry.